Ман бо орд кор карданро нағз намебинам. Ҳама ҷо ифлос мешавад. Орд намудҳои гуногун дорад, мисли орди гандумӣ, ҷавӣ ва биринҷӣ. Орди гандумӣ бештар барои нонпазӣ ва пухтупаз истифода мешавад. Орди ҷавӣ ва биринҷӣ дар таомҳои махсус ва баъзе намуди шириниҳо истифода мешаванд.